اكو كثيغ مشاكل عتواجه هذا العالم بس اكثغ شي برأيي هي الحروب ، لأن الحروب غاح تاخذ وقت كثيغ وصرف. فلوس كثيغ وما ننسى الخسائر البشرية اللي غاح تكون نتيجة هاذي الحروب ، وهمين غاح يكون تأثير على اقتصاد البلد بشكل سلبي.